E wodi kooseeje dudde e nder duniyaaru ndu. Yeru to leydi Asii e wodi kooseeje Everest, K2, tufnde Fuji, tufnde Altai, tufnde Ural So tawii e nder Afrik e woodi, Kilimanjaro, tufnde Kenyaa, tufnde Atlas, Drakensberg, e tufnde Simien. E Orop e woodi Mont Blanc, Matterhorn, Karpat, Toowɗe Ecoppi, Pireneeji Amerik worgo: Koɗli kaaƴe, koɗli Apalaasi, Siyera Nevada, e Denali, Koɗli San Andes, Kordilera Blanka En godiii Lakeeji keewɗi e nder duniyaaru ndu kala hono; Geec Kaspi, maayo Baikal, maayo Aral, maayo Victoria, maayo Malawi, maayo Caad, maayo Turkana, maayo Geneve, maayo mawngo, maayo mawngo salt, maayo Titicaca, maayo bulo. Maayooji keewɗi ko wayi no, Ganges, Mekong, Indus, maayo Niil, Konngo, Niiseer, Zambesi, Limpopo, maayo Senegaal, wurngo Hadejia, Misisipi, Kolorado e Amasoni.